Oïmeko kuarei omaeva, oesauka vaera ambuaeye modava, kuako oesauka kïraïko oyeapo vaera mbae yaesaaveivaguiva ñae vaera, opaete oesa vaera kua ipɨau moda vare